Izy koa ohatra magnotriky alôha magnotriky raha volagny, aminay misy raha raiky manta de tiana ho masaka de ahotriky exemple zao manga manga hoe mangala manga matofa na tegna fa matofa ho masaka igny de akajiagny, matetiky aminay misy <noise> a b- ravin'ny bohiara zay atanay fanotriahagna raha na katakata tegna matetiky atanay magnan-jany ai, zahay mangala katakata satria o a kôa iambiny katakata masaka am-pôtony hela be fao igny zany kôa ahotriky malaky de alainay ravin'ny bohiara de ahotrikinay agnatin'ny sadroà de alatsakanay aka katakata de alatsakanay aka ravin'ny bohiara de trois jours farafahahelany igny de masaka.